ഇഥേ ഗദിയര അവു ഓരിതി സരിഅയ്ന സമയന സുçഅനേമ്। അല്പുനു തോജ്പപുനു ന്ദു പന്പുനു ന്ദ ന്ദ നിജന്തിത। ഛലനേ അവു ഏന്ഗ്ലേഗേപേല് സരിഅയ്ന സമയന തോജ്പപുനു। ഇഥേ ഗദിയര കേല്സന പുനു വിദന ന്ദു പന്പുനു ന। ന്ദ അന്ഥരിക തന്ത്ര ദ്ജന നുജി വര്പുനു അന്ഥരിക। തന്ത്ര ദ്ജന തു മേകനികല ച്ലോച്ക് അവ ഇനഥക। ദിഗിതല് ച്ലോച്ക് അവ ഇനഥക ബത്തേര്യ് തോ വര്പുനു। അല്പുന ദ്ജന ച്ലോച്ക് അവു മുജി രീഥി ദ വര്പുനു। ന്ദു മുജി ഹൈ ഇക്കു പോവേര് സോഉര്ചേ ഇ പോവേര് സോഉര്ചേ। ഉതു അവു ഗദിയര കേല്സന അല്പുനു അവ ഇനഥക അവു। സരിഅയ്ന തിമേ അന്ന തോജ്പപ് നു ഇന്ഛ മൈഥ ഉന്ജി। ഗദിയര സരിഅയ്ന തിമേ അന്ന ഏന്ഗ്ലേഗേപേലേ തോജ്പപുനു।